Ha sia na ka te tuku kukuvei ua man ba ka nien e kat nitoa e ne lia, e kat sila ua no wan. E luku gnotgnot a toukat tara a-a kaua tagoan. Kaua tagoan eiau a hihin a hahaso, hihin hahakot tara mes. Be lia kuer kuer e ngok a toukat nien. A <noise> toukat nien e kajen kuru i tagoan, te haso me mua lo a mes na mes, a kanen, hasovo, te haso e mua lo a mes. <hesitation> Tuku hitom hakap u an, a masal tagoan, eru influencer tagoan. Lia ngotngot e nouk a toukat tara masal tagoan, especially a masal jon, <noise> toukat a raeh tariru, toukat ni hahaso, toukat ni kakamot, iau te ngongot e goan tara masal. <hesitation> Tuku kukuvei si u an A toukat nien ti haso ia a-a mes, a-a mes a ka, toukat nien tuku kukuvei u an, le ku ngotngot a toukat tara hapal na taheleo, taheleo u raeh han a pinapo, be lia kuer kuer e nouk, kuer kuer e nouk a toukat tariru. Toukat a raeh tariru, na toukat ti-ti-ti kaj eru, e kat haraeh a toai tagoan, mangil elia ka kuer eru, kuer a toukat tariru. Be lia kuer e nouk a toukat tariru. I roman ien, le bang gua tara toai tagoan, elia-elia bang e nouk a ni raeh tagoan <noise> boak haraeh e no. A influence tagoan, a kaua tagoan. Kaua tagoan na bubu tagoan, ru ti kat haraeh em a toai tagoan tuan ni roman.